Halaky fandeha gn'asia resaky aloha da ho zaho hoe: na io cheetah na leopard. Tigre sy gny lion angamba magnarakarak'avao fa cheetah na leopard gny tena malaky aloha. Da gny farany mandeha miada: gny escargot vo gny sokaky.